एक दूगो पति पत्नी होकेचे और उकिनके एगो बेटी होकेचे। और उजो पती होकेचे उकर साधी से पहले कहीं एग। जगा संबन्ध होकेचे एगो लड़की से उकर एगो बेटी भी। होकेचे और वो इस रहस्य के छीपावे खातिर बहुत। कुछ करेचे जिसे जूठ बोलेचे उससे दूसरा जगा भगा। देवेचे उससे रिस्ता तोड़ लेवेचे आव भी बहुत चीज। करेचे और सबसे जूठ बोलेचे आव एकर परनाम इह। होकेचे कि जब उकर पतनी की बात पता चलेचे। तो उ एक से आपन सब रिस्ता तोड़ लेवेचे।